Ny herinaratra izany an, manaraka ny taroby. Dia <hesitation> rehefa tapaka izany ilay taroby dia tsy mitohy ilay herinaratra. Dia izay ny asan'ilay ilay hoe "interrupteur". Izany hoe an, rehefa tsy tianao tianao hoe ajanona izany ilay jiro an, dia ohatran'ny hoe manapaka an'izay taroby izay. Mitohy izany ilay ilay lalan'ilay herinaratra e. Dia rehefa tianao ampirehetina amin'izay ilay jiro an, dia alefa ilay "interrupteur" an, dia lasa miverina mitohy indray ilay ilay taroby an, mandrehitra an'ilay jiro satria ta- ta- tody hatramin'ilay ilay jiro ilay herinaratra.